Mun makanan yang ulun makan tadi pagi tu, seingat ulun, ulun wara meolah energen. Pertama tu ulun meolah energennya tu, ulun menjarang banyu dulu. Ulun beisi kaya, teko elektrik kaytu nah. Habis tu, ulun ambil banyu di kamar mandi lo. Ya kira- kira, kurang dari satu liter lah. Satu liter kebanyakan pang. Habis tu ulun jarang setumat, ya paling sepuluh menitan. Nah, habis tu ulun ambil gelas lo. Ulun buka energennya, tu energennya sebujurnya ulun minta pang jua lain ampun ulun. <laughs> Habis tu ulun olah pakai banyu tadi yang sudah ulun jarang, ulun aduk- aduk, sudah ai ulun minum. Tapi sebujurnya kada pagi- pagi banar pang, paling jam sepuluhan lah ulun minumnya. Nah, abis tu pas siangnya, ulun dibawai makan lawan kawan ulun. Jadi kami, bejalan keluar mencari makanan lo. Awalnya kami tu handak makan, tahu. Kalinya tutup nang bejual tahu tu. Jadi kami mencari ai tempat makan lain. Nah, tetamu urang bejual kaya makanan cina- cina kaytu. Di situ ulun menukar udang ca hijau. Nah ulun meliat orang meolahnya tu, sebujurnya kada tapi melihat jua pang. Yang ulun lihat tu inya, mebersihi udangnya dulu. Kulitnya dicabuti dulu lawan inya, abis tu rigat- rigatnya dibersihi. Habis tu inya menataki lombok hijau. Habis tu ada kaya bawang- bawangan jua. Nah habis tu kena ditambahinya kaya, pinanya tu bumbu rahasia iya pang lah. Jadi ulun kada tahu. Habis tu, habis disanganya sudah jadi. Itu makanannya kaya bekuah kaytu nah, lain yang karing. Habis tu ulun makan, <hesitation> itu nyaman banar pang. Mun kawan ulun menukarnya tu, wara udang goreng aja ditepungi. Nah, habis tu mun sorenya tuh, mun kada salah ulun menukar makanan kaya jajanan kaytu ja pang. Kada yang makanan barat kaytu. Habis tu, mun yang makanannya tu kada salah ulun nukar gorengan. Jadi di parak rumah ulun tuh ada urang bejual gorengan kaya waktu di sd- sd kaytu nah, gorengan tempura kaytu. Jadi ulun menukar lima ribu. Di situ ulun tambahi saos. Mun cara pengolahannya mun wara disanga biasa ja pang. Kada yang diapa- apai. Mun malamnya itu ulun, menukar bakso lawan mie ayam. Habis ja pang sebujurnya. Baksonya tu kada tapi jauh dari rumah, nya mun kada salah wara kaya satu kilometeran lah. Nah, di baksonya tu ulun melihat kada yang kaya pakai apa pang. Mun cara meolah baksonya ulun kada tahu pang lah. <laughs> Soalnya lain ulun nang meolah. <hesitation> di baksonya tu nya wara ulun tambahi bihun, lawan bakso. udah itu aja pang.